आताचो जग तो खूब फास्ट जग जल्लो आसा। जितके लोक आस्त तितकीत कमी लोकांग हैंसर काम मेइतात। काम खूबा कमी जल्ली आस्त आनि लोक सुबेसे जेनेंकारून काम या जगपाक खातीर खूब इम्पॉर्टन्ट आसा। आनि या खातीर लोक कामां वचणाइ ब आपल्या घर कडे सारकी आपली जिम्मेदारी समैतात।